اللون البرتقالي يعطيني إحساس بالدفء والراحة، يذكرني بغروب الشمس والثمار مثل البرتقال، أشوفه لون إيجابي ومليان حيوية وي- ويعبر عن التفاؤل والطاقة الإيجابية.